د هوا د حالاتو د ډېرو ډولو سره زه بلد نه یم، خو ځیني چې مي اوس ذهن ته راځي هغه عبارت دي له، لمرینه، وریځ، باراني، واورینه، باد، یخ، تودوښه، طوفاني، پسرلنۍ، ژمنۍ او داسي نور.